Gny fahaizako hoe gny fomba ny hitilignan’ny avion regny; regny zany, za aloha tsy tsy pilote fa ny fahaizako anazy fotsiny zany tsy maintsy hoe misy pilote agnatiny ao, miguider an’igny raha igny. Izy mahay ny raha iregleny hoe magnaia mampitily an’ty raha ty, magnaia ny mandefa anazy. De misy kérozène koa ampesandreo nazy, ohatraohatran’ny essence atao amin’ny automobile regny avao.